Haya ng'ombe heri mwamfula mlwakwa yane, fumbua hii nkamala hi nka mlinga kweli maikole yaku ninyi mdakwa hawa ng'ombe wakwayi ni Nyerere yakwa, ng'ombe hakwai kukalenda geitama, nkalenda geikama yinyi yankya niikame mpaka nimale lakini akachamlingia bwana akashika ikama nka ekyeyo amui nimzifa yaenyinima ngila ghabaye yanjibhona enyi kila mfilia yanjibhona enyi ende kama nyinyi, nikiimika mlinga nikamiimika amalale yanjibhona duni akafoli nimluakeakenyi akabhona akavamba tofauti na enye akavamba kwa hiyo nde ale ale nkama ng'ombe waka ilikioaili ni mkava amkava amuleke keshekea wafu lakini nkaenda enyi tatia ni hambo mavele ni kami livoke.